Shule ɗebe yatishi yo, yatishid nung ka uli kanak, yashishit nan galen she nung shina shimshim, yatishid nan nungka ye lul wi mo ɗore shimo ti yee ne ge a un lul kung aiya sho da nigona ti male sho nwa yina ɓa idan mon deb ti shulet <noise> mon fon shule ti lul mwa o tina ma shulemo tinange monyele yatishid ɓa yatishiɗi nigomo yo da nigomo shoka uli male yo ne mon uri ta ɗe sho a ning yika ge sho a ura pi shulet ta fo uli taka di yo, tin ɓaka din ɓaka yatishit ɗeɓeyo shulet yatishid kina tin ulin shotika ere ge shomo she lo gang ye lolmo she bemeni kwen kamo wili ye lul tin <noise> nangha ti kanak ɓa shong nung dadi mon she nung dadid namon shim shim mo nelen tumi ka mo gbomle fu yelul ba mo ɗeɓe yatishiɗi gan ti shule mo ɓo o uli mwe Ka wulale nung kamon neni nigoni ni nangha ko nin wiya liya shini ti ye ni ɓaka funi shemoyo nin wiya ai ung lul katin gbom fuɓo ung lul ka na neɓo nuŋ kanak kun lul katin fole ɓo ɗee kung lul katin naghe loɓo ɓa moka folenin shulet ɓa ɓee kamon foli ɓo to ko mon ge sho male shomon ɓakeya ni lara yo shoka foni nuŋ ɓo, ɓo nang yele shara lul kanin galen biyele, niyi ka shara lul yelako ti pi shulet fo shim shim ne ɓon kobi sharani pirip ɓa nin ɗoni ne ni yilka foleɓo nuŋ koyo mon ka gesho a yirakwe ye, ye ɗeɓon ti shulet awi sharare kwe ɓo shara lo, lola kanak ɓo, awi <hesitation> shulena fona nung kanak ɓo bm shule kwe kaɓo mare neɓo nungha nak ɓo ɓa lul kane na foɓo nuŋ ɓo nenan ta nan una a o yirakwe yelkun nang lomi nu a uli uri yina kwen nunghi, yaa yatishid tin uli lo luko kanan nang nuŋ nana na nele nuŋ tiye lul ti tuka na ɗebniɓo koni ne sho na ɗeɓe lul yo, ko ninen ɓiya na gesho ti lul tishab yo nan ge kina shona kanak ɓa luwa ko kina kaɗeɓe ti shulet shona ma maa ɓo aa tage mwa maa to nungkwe nuŋ bere lua.